A <hesitation> Aika arô! Ny biby ndraika a dia a ohatran'ny olombelona mi ma rô izy io ka manana fihetsem-po. Vitan-janahary mitovy amintsika olombelona izy io dia manana fihetsem-po manokana. Mety faly izy a, dia mety malahelo. Ohatra hoe <hesitation> misy maty ny zanany a dia <hesitation> mety manorokoroka an'io eo no ataony dia dikany izy izany malahelo agnatigny agny fa miavaka amin'ny maha-olombelona fotsiny ny fihetsem-pony. Dia a <hesitation> izany hoe ny an'ny olombelona izany a mafimafy kokoa nohon'ny fihetsem-pon'ny biby a. Dia izay no mampiavaka anazy.